വരിഏത്യ് ഓഫ് സിജേ ഓഫ് സ്ച്രേവ്ദ്രിവേര് ലുല। ഇത് സ്ച്രേവ്ദ്രിവേര്। ലൂസേ ഇഥേര്ന ബോല്തേദ് ഇഥേര്ന ത്യ്രേ മല്പര ബ്ലദേ। ഫ്രീ ശപേ തിപ് ദേസിഗ്നേര് സ്പേചിഅല് വയ് ഓഫ് ഉസേ ആപ്കോന്ദോ। ഓന്ധേതേ വരിഏത്യ് ഓഫ് ഛാഥീഗുന് പന്ധ ഫ്ലത്। സ്ച്രേവ്ദ്രിവേര് ഫില്ലിപ്സ് സ്ച്രേവ്ദ്രിവേര് തോര്ക്സ് സ്ച്രേവ്ദ്രിവേര്। <noise> അലിഗ്ന് കേയ്, ഹേക്സ് കേയ്, രത്ഛേത് സ്ച്രേവ്ദ്രിവേര്। പ്രിസിഓന് സ്ച്രേവ്ദ്രിവേര് അന്ജപുര വരിഏത്യ് ലുല അന്ജപുര। ഓന്ജേന്ജി ഊന്ദേകു ഹേല്പ് ആപുന് അവിന് ഓന്ജേന്ജി വോര്ക്। മല്പുനഗ അവകുലു ഉസേ മല്ഥോഅന് വീര്।